A jna ni kuu ɨ́ɨ́n espejute ye naá kuu lo na ndɨꞌɨso ye lo xo'oso lɨkɨso, ye lo ndala ndó nkaso nuuso, ye na leteso nuuso, ye naá kuu lo nandɨꞌɨ ye naá, taka ñayivi kuu lo nandɨꞌɨ.